Ja hora kixidá ku in níñúu pero a kunidá kusudá ku ste in uja sa'a kuni kusu va'adá ntetatu va'adá.